Mani kobo tipidi nirwe khurbe kuma niridma datifa man kopu koyowka yagai diyan lipidi may wala naga wattu nga tad ko makarnagano ka sibbano kawa niga kobani ko yow mani kobou mani wprou ma poro poro yowala mani ɗiyo tipidi yowala, yowala. kawai mani diyy tipidi. yowala yowala kawai manikopontipidi ma’a yum nir pergurtu elen kui koyaka yagai diji kawi dijiti nigeria elenkui ko yowka yagai poro ni pongugo te yamba ko yowka yagai ni yiji poro yiji wala ma yow mani kobina kenina koka liliu koka pedi koka sin mani wprou lenya dejini womni elemunta elenkui ko yowka yasai an khuppinga mu weji ko wla ko a walam weji lizhigbommu ka yamab elen kui weh mun lizhi gbommu ka yamba eh du kweh munda yi ma yamba a yum ayum kawai ma yamba aryim ta pengurtu mamun pergita pini yamba duk weh munda yi yamba tamummu eleti kui koyaka yagai munɗi dina. Eh ne ka ke to maka si kanen ka kicen to pidi min banou elenkui koyoka yagai kawi mundi dina tafiya ma yamba yudai ku pebhe cheiko kuma ti another ku pebhe chei tiwemo chei taraba ko mun yowka yagai mun ɗina dapiya to ma nunda yi di lapiya damuwa chimun tigy pehe chei ti gefe chei bororo, makun suro angappama bororo mekun suro wunima bororo chinun ma an surani ma kam amman we kobou nunsum elen kui koyoka yagai koroka yagai kawn ninsun kawai to maku diyo lafiya kuma ku pebhe vhei diyo manni weh diyoma yow. Kabichei ka kabechei miche yow moccho ah abaddo ma chei dan riru maya cheina yow a badiba nei dan chei riru tipi paaro weh mundayi tiiwemo ni dinmi yamba elenken kei pebhenche chei ken pebhe diip wehdiyow bomi kerchei ni diji <noise> son pelou son gbunen diji wom damuwa son pekou son gbunun dan chei ke achei ah da nkepchei kepchei kepachei di kawai che dita tuga ka chei a’a chei tunga ka chei to ninda pon asalei damuwa keyoka yagai mumdari dinga ka wicchen so ko mun diji ko munyow kayagai ni yamba kawai wets yim kui gaskiya ne na penu ponum sosan amman.